<noise> Tsy raha sarotsy gny manao an zay. Maka fantsiky; da alay fantsiky igny; atsofoky am lavaky ny i hidim-baravara simba igny da kapoha am marteau. Da vita!